Tsy azo tratran̈y e, fôtiny kô tsy hitaten̈a zen̈y e an̈ao oe mijaly tsy matsapa ten̈a an̈ao oe sambatra dikanizeny mety raha mahazo an-ten̈a eo amininy bôka afahan̈ao <hesitation> mikômpare fiain̈anao zen̈y sambatra edy amiziô tsy karàha taloha.